لك صديق يريد ممارسة المزيد من تمارين اللياقة البدنية لكنه لا يجد الحافز لذلك. ما النصيحة التي يمكنك تقديمها لمساعدته؟ بقول له يبدأ بشي بسيط وممتع مثل المشي أو ركوب الدراجة يختار وقت يناسبه يوميًا، الصبح أو المساء، ويثبت عليه بقترح عليه يشارك مع رفاق أو فريق صغير، الحماس يزيد مع الجماعة